Gn'imprimante zany izy io da karazana masinina na karazana vata anakiray ahafagny mamoaky taratasy misy soratry na misy sary avy ame gn'oridinatera gnagny, izany hoe raha soratry zany laha tagnatin'oridinatera na misy sary avy amin'oridinatera ka tia ho ampititry hofesainetagna igny raha igny da gnimpri- gn'impirmanty gn'afaky manamboatry enizay.